चींटी अपनी आबादी कु निर्माण ड्रोन नर चींटी का माध्यम सी करदी ज्यादातर चींटी मादा होदिन, यूंकू काम होना घर ते मजबूत कन्नू सुरक्षा टुकड़ी तैयार कन्नू भोजन की व्यवस्था कन्नू और बाहरी खतरों सी बचण का वास्ता प्लान बणोंणु और रानी चींटी रक्षा कन्नू होन्दु